kied ke otu mbin emi edide mme ata akpan owu k'uwem mmi edi eyin, eyineka eyin eyineka baba mmi inyañ ama abo nduọkodudu ke mme esine mbubid ọfọñ enye edi owu kied emi onode min etem ami nkonyuñ nda uwem nsie nda ukpep mkpo k'uwem emi enyene. Enye amama kpukpru owu, inyene mkpo asasuan ubọk. Enye edi owu kied emi onode min item mkpo itibed ino inñ mi k'ufọk ndikude nfiñ, enye edi owu emi inode min item. kip kip nte usañde unam mkpo oro mi kip kip nte usañade unam mkpo oro mi. Amanam nnyeneke ndudue ke mme item emi enye esinode min. Eden edi akamba owu ufọk Abasi emi edide enye enyene itie emi nnyin idude mi nko siak enye edi eyin eyin eka mi nko mkpo isitibe ino inñ nsinyuñ ukuudde nmen ntiñ nno e nte oboñ owu. kip s'itibede mi, enye esino inñ item. Usuk in ñwọrọ nka ebi efik, mesika mbine e enyin ebip min nte uwem arimbud etiede, nnyin mmen ntiñ nno e ete min kip kip nte unamde mi kip nte enyemde ndisaña nnam mmi, kunam mkpo ntem mi kunam mkpo ntem mi maka afan ma ofo uka ukanam se munamke se mmo ọdọhọde fin yak ofo anam oro, uka ukanam mkpo emi ọwọrọ mfina mmo imisehe fin anyin koro amaka akanam ebe nde se afo akpanamde mmo nko imaha owu anamde idiọk mkpo nte oku Abasi ma owu eko edide ekpe mbed mmo imaha aka akanam idiọk mkpo edi unyene mfina mmo iyeyo mfina mfo oro enyuñ nwam fin nte eyin eke. Efen edi etubim nnyin emi odude mi ke ufọk enye esinyuñ ono min mm'item nko kpukpru in nsibeb ee, mkpo itie note awawaña etubim mmi nnam didie enyuñ afiñ ete min kip kip note unamde mi, kio kip se enyemde ndinam mi, nnyin nnam mkpo Oro tutu kutid kutid nsinyeneke note akpan akpan owu k'uwem mmi mmo esinyuñ Ono inñ item